Afdal kitab ana wa gareta fizzaman algarib da wa habbeta kateer we bagdar bagul lennadum igira hubas kitab hanattarikh, hana Ibn Khaldun, finshan bi'allimannadum asshuqul alfaat wa bihazzira minal akhʼda annas assawwohan.